Ny takamoa an, mamadika ny <hesitation> > herinaratra ho jiro amin'ny alalanà fil kely anankiray an, izay mafana iny dia avy eo manome manome hazavana an, rehefa <hesitation> > lalovanà herinaratra.